Kultura e Brazilit osh ni përzimje e pasun ndikimesh indigjene, portugeze, afrikane edhe prej imigrantve tjerë. Atje muzika dhe vallzimi, si samba dhe bosa nova, janë shumë t'randsishme për identitetin e saj. Mandej kena edhe karnevalin e Rio de Zhaneros që osht shumë i njoftun edhe dimë që Brazili osht i njoftun për sport, sidomos për futbollin.